آخر اليوم أعتبره وقت فراغي صراحة في اليوم كله، يعني آخر اليوم بالنسبة لي هو الوقت اللي أكون مثلاً أسوي فيه أشياء أحبها <hesitation> رسم غناء، أتصفح شوي ع الجوال، مثلاً أدور على الأخبار أشوف إيش الجديد على الساحة، فالبنسبة لي أختم اليوم بأي شي من هذي الاشياء كلها، يعني ممكن مثلاً اليوم أختم يومي برسم بكرة أغني، بعده أشوف مسلسل بعدين أنام وهكذا.